फलों की स्मूदी बणोंण का वास्ता फलों का छिलका उतारी थें ऊँ थें मिक्सचर जार मा डालिक विका ऐंच बर्फ कू चूरा डालिक ऊँ थें मिक्सचर मा ब्लेंडर करी सकदां। और वाँका बाद अपना स्वाद का अनुसार मिठास बढ़े थें प्रस्तुत कर सकदां।